Mombanà hevitra diso avoaka rapiso, rapiso a de karazagna biby milamina izy kanefa misy hevi-diso mi avoagny ohatra hoe mangala-pihinana izy, mangery ambony fandriàna izy, mangery magneran'ny tragno akeny izy, mampikororoka raha maro samihafa rangorangotiny aby se raha an-drano akeo an, ama- am- andrangitany vazan-kohony zany hono dikany agnanaovany an'io fa izy dia misy hevi-diso mi avoagny na dia biby sara aza izy.